नौकरीऊ साक्षात्कारऊ तैयारी लानो निम्नलिखित चरणों निज। कंपनीऊ जानकारी प्राप्त लानी साक्षात्कारऊ पहले, कंपनीऊ वेबसाइट, सोशल मीडिया, रंग अन्य स्रोतोंऊ जानकारी लानो ज्ञयाच। कंपनीऊ उत्पादों, सेवाओं, मिशन, रंग मूल्यों जानकारी निम ज्ञयाच। नौकरीऊ जानकारी प्राप्त लानो नौकरीऊ विवरण, आवश्यक कौशल, रंग जिम्मेदारियों निज। नौकरीऊ आवश्यक योग्यता, अनुभवऊ जानकारी निमज्ञयाच। आनु बारियो तैयारी लानो आनु बारियो जानकारी इकट्ठा लानी जैसे कि किनू शैक्षिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव, कौशल, रंग उपलब्धियाँ। अनु मजबूत रंग कमजोर बिंदुओं जानकारी निम ज्ञयाच।